असोचे कि वो भगवान चाहोगा, तुम्हों पुन तरीका सा संतुष्टे कर दे, भईश्वाध चोड़ी देगा। पोर्या पोरी न को याव भी होई जाएगा, तुम्हारा पोर्या पारे भी सस्कारी रहेगा, तुम्हारे बहुवी सस्कारी रहेगा। और अगर तुम्हारा कर्म अगर खाराब है तो याव नहीं होई जाएगा, तो पोर्या पोरी तुम्हारा का गालें देगा। अमारेगा पीटगा, गालें देगा, दस कवीट मां, लतावगा तुम्हारा। सब परमात्मा का उपर चे, क्यों कि सूक भी थो, दुग भी थो, करता जा।